Natao ñy sary piky: -Añameza fañazava ho any ñ'olo manenty azy, natao hanehoa ñy hafalia nteña koa noho ñy halahelo nteña, natao haañanaova sary mitohy, hamifangaroa ñy sary noho ny ñy fehezan-teny ampiasà nteña zay.